Ore kite mawuntingi tradisi onde so <hesitation> makawaeng one to makaweng po kura kuraone tu kuman po kura kura one to apa ne muhar jadi po kura kura rakel sebenarnya tradisi to one to pangu. Ton to apa pihoan kite te' mayama tumpa su trayo'. Karna kite tuhahe hure tu suwanua ra suwa'ne apa to katatonan kite cocoane katotoan ren kite ore tradisi to kite lu mawiya one sere katreli ten to apa re murarangsa, murarangsa eto ada di tiang <hesitation> one tradisi su pangu ti. Teto <hesitation> pangajaren tu rario, ngesondaiki <hesitation> mararangsa to wonto kawayo <laughs> wonto kawayo tatengo one to ora so tuotounte